باش نحكم على عمل فني واش مزيان أولا لا كيخصني نحط معايير محددة لولة هي كنشوف التقنية و المهارة لي ستعملها الفنان فالعمل ديالو و منبعد كنشوف التعبير و المحتوى العاطفي لي حاول هاد الفنان و الإحساس لي حاول إيوصلو لينا و كنشوف الإبتكار و الإبداع واش كاين فهاد العمل أولا لا و التفاعل مع السياق لي حاطينو على الموضوع